Siz bir marta menga kitob yozmoqchi ekanligingizni aytdingiz. O'sha kitobni yozib tugatdingizmi? Nima bo'ldi keyin? Kitobda hech qanaqa xatolar topilmadimi? Uni to'laligicha bitkaza oldingizmi? Hozir nima gap? Sizga u kitiobni chiqar haqida qanaqadir maslaxat kerakmi yoki yordam kerakmi?